Esie nindi nende mapesa, nomba ninyola mapesa omundu yamborere yenya khumbira isafari, ndikombangasa khuthiakho mushialo shilanguangua mbu israel. Israel mbuliranga mbu neshiangaluanga. Shiangaluanga eshio vuli aina ya shiakhulia shiliwo, mavere thingombe thiliyo thia mavere, matumwa kaliwo, vuli aina ya shiakhulia shilio. Nishilishiangaluanga mana ekhayua, ifula wefu eno ikwithanga nokhuvethanga na inthala na israel ifula sikwithanga ta nivali na vwokhulia tele. Lano nishialo shindikombangakho khuthiakho ndolekho shilio nishi. Vwokhulia vino varakanga namna shi? Siesi ngopekho mtindo kuliyo ndithekho kholekho eno. Kata nithiayo mundu yaandika ikasi ya vukulima nekhola vuthua.